مساء الخير اهلا وسهلا مبسوط جدا أن حضرتك معانا النهاردة أنا موجود هنا علشان اساعدك تلاقي العربية اللي نفسك فيها عندنا عربيات كتير جدا عربيات عائلية عربيات رياضية وعندنا عربيات اقتصادية كمان خليني ارشحلك عربية العربية ديت فيها تكنولوجيا متطوره وماتورها قوي وكمان في نفس الوقت واسعة واستهلاكها للبنزين كويس جدا هتحبها جدا